כַּאנְפַדַּל נְخְרֶג לְטַּבִּיעָה נְמְשִי לְאַלְעֻ'אבָה וְלָא לֶאלְבַּחְר בַּש נְרְתַּاح מִן צְדַאע אֶלְאָסְבּוּע, וְאַחְיָאנָא כַּאנְפַדַּל נִبְקֶא פִּלְדַּאר נְקְרָא שִי كِתَاب וְלָא נְתְפַרְג' פִּשִי פִּילְם זְוִין, אֶלְמְهِם נְדִיר שִי חַאגַ'ה כַּאתְהַנִّي אֶלְעַקְל וְתְפַרֶّח אֶלְקַּלְב.